צו קאכן רייז, אויב מען וויל קודם דורכקוקן <hesitation> די רייז צו מאכן זיכער ס'איז נישטא קיין ווערעם און ס'איז נישטא קיין פארשימלטע רייז, און נאכדעם קען מען עס אריינלייגן- מ'לייגט עס אריין אין א טאפ אדער א בעקעלע, ס'נישט קיין חילוק, מ'קען עס אדער קאכן אדער באקן מיט <hesitation> וואסער, און מ'לאזט עס פאר א שעה- פאר שעה